Lu nùmeru dui l'associu a la vittoria pirchì lu signu fattu cu li manu pi diri "vittoria" si fa di la stissa manera di lu nùmiru dui, si puru accussì si voli indicari la littra "vi". Però l'associu puru a la scunfitta pirchì arrivari secunnu è pèrdiri lu primu postu.